Lịịm mọ yaazịm mọ mịmọjẹ kụdaụ tẹbbụt landam kọn, wọrọp kaa wọbị wondo. wondo a ma waana, pọn wọrọp ga wọbịnda, tịb wọrọp yaa wọb wondom la kịịɗaụ kan yaan mẹrẹ ụka wa tẹdụk ịtọngaị, watẹịjẹ labụm, mam po yajim awam ɗasa nam anambẹẹna yajị tẹị lọbụm, landa nẹ landa nam wọrọpụ tẹdị kẹrsịn waa mọ tẹd lantọ ti ịtọ mọ ɓarẹ yaj merge ịkị tụksị, tụksị ga rọs yọị a mẹrụk wọrọp, pọn wọrọpụm mọ mịmọ jẹ anambẹẹn tẹẹd ịwụ gai,̣ tẹịjẹ lọbụm, kwọngị, anambẹẹn ɗa kẹr landa yọkọt ga yịnị tẹdgụ waamọ mịmọ jẹm mbịndam ga nẹkka ịnị ɗọnụn ịwụ ka yịn yẹɗụn kị ɗọọn ịgụm ɗaa. To ɗa tẹd waa mkọn sọọrị, kan yaan mẹrgị ndam ɗa yaa kọn, ɗam badawụ tẹd ịwụ gaị tẹị yaag lọbụm, ɓadaụ tẹẹd ịwụ gaị a ɗasa mịnịm analaị mịnị ɓa wẹẹjị yaag kọngụm mịnị pọt ka sabị minga mịnịn nẹẹjị tị anambẹẹna, ka mịn kwa ka mammụ <noise> ka mịn kwakọ mammụm da mamụ yaa?. Mini nẹji ti yini la'liin mụ yaajim yaa, <noise> pọn ka mụ wẹẹg waa ti i laụ lamọlni ki nẹji a lọb ka nẹ ụkmọ, mankọ ndam mọga nẹnụ ka nẹẹn ma lamọlgọ, pọn ndang da kọrọm mọ mimọ jẹ yaaj ụkmọm. Mẹrgẹm anambẹẹna yaazi lobọm, anambẹẹm ɓaraụgụ kụ tẹk sabam min ɗa yaan mẹrgẹ ti ki sam kọn sama yamba, kuụdaụ, kụudaụ min ga sabam mọ ga nẹ kụmụn gọm, anambẹẹna kụmi kwadsi, satan kwadkọ kụmi mẹrgẹ ki idẹi nẹm, sa'idẹi pụgụm satan tingọ siidẹi anambẹẹn ki mẹrụk kai, mọ yimbẹ ka yini ɗọọni iwụ nam da kọ'sẹ namda kọd sẹi an ɗọọn iki nam kọngụm, a nam ɗasa, pọn anambẹẹn lọsin n'ta wụtẹn, satan, taijẹ nam ọkọm lọbụm, sẹ waamọn wẹẹgọ i sẹẹram mọ na yaaji ti magjẹ, magi kụmẹ kwọngụm, lọb wọrọp tẹd landa, ti itọ tụk rọjẹi. Kẹr wa da kiidọ mallụn kiidọ tụkụn wọ kiidọ pọn mọ yaa tẹd wọki gai, wọrọp wụla ki mẹrgẹ kangi tẹs kai, na tẹijẹ lọbụm, ɗam sẹiram mọna ɓa nẹji kaa mini yaazụ waam ɗa, kọd mammụ kọbụdgọ yinin da kọ'wụ, pọn kọɗii ɗasa, kọɗi nẹ kọngụm, mini sẹb kọmụm ɗaa ka lọb pọk, yọkọ, ka wọb kọn, ɗam pọnasẹ, ka yini yaaz waa maụwụm tẹẹmẹ, waam tẹẹmẹi ɗas pip ta saimụ, min ga waa mini nẹm, anki sụụr tụkkọ sai anambẹẹna, kwọn lọb min pọd ɗilọ min liin liinẹim ɓaan sabụtsi, a sabụtsi, sụụr sabụtgọ. Sụụr tingọ sịịdẹị, pọn waam mịnị nẹ nẹm, yamba yadam sẹnị, a mụm ka pọnọn, lịịnụm tẹẹmẹ kụmụn sabam, yọkọt ga analaị mọ ba nẹẹz saba kụmnịm, ka waam ɗaam pịmọ yaazị ɓẹẹ mawwụ ụkmọm pọn ma mbịịndamịm ụkmọmị ɗasa ta saịmụ, nẹ kwọngụm waa ma yaazom ma mịmọ a ɗasa. Damjẹ mịnị ɓa sẹẹrị anambẹẹn ga ɗa wẹẹmgụ nọn, ẹ ɗa wẹẹmgụm mụ wẹmgụm mịn wẹẹg ap ɗa? mịnịn wẹẹj waam mịnị yaazị kọn, ma mbịndam ɗasa ɗam mịnị wa sẹẹrị ka kwọngụm ka mịnị nẹjị mịnị nẹjị lọbụm, mịnị nẹjị lọb la'lịnẹị sabtaụgụ, waam mịnị nẹ ji nẹm, ka yam ụbẹ.